Weam pa tu tuanta- tanutou, tamekan sapa ensinani ane tua teturu takuman daren wisate daren beka nanta weam pa tu tuanta <hesitation> me keteriam pa tu tuanta, wo ta mekelang takete katakiman daren lea jase ka ampit keng kha pelelila kume pete turu kume wiase ka ampit wisasere metu, ku makan daren kan darem namo liketer weam pa tu tuanta, tu anaka meren perang eta kuman daren ni tute tase aparkeng kasi melelinga wea seka ampit pelila kume tang se aso teamo penidoyan tapa selok ni lila kume ka pa ni turu kume tea penu dean warengumi wea nyaku sapa nila kume saku selok tarimakase.